Ekkitaaki ɗemɗe ɗuuɗɗe e woodi nafu ɗuuɗɗum, ngam wolwiinde hakkunde maa e himɓeeji feere-feere saɗataa, nden boo a fotii a yaha koo ndiye leydi, a natta koo ɓeye yimɓe, a wadda mua'aamala e maɓɓe.